ajentiinanen won irritbeken foni fon aminen foni kaboyeati dum aminenii mambo birri khabdhiye impanadaz yedeni asadoa dulkedhelechea alfajores milannesa lokra chimichuri karbonada karbonadanenii supum akii won himbogaa tanan wodadareniaiyoo fruit akii aprikans saraisis piches pias iyyo grepsin wodaren